Yimɓe ana mbiya holandee en ɓe hono ñaanduuji erop e faranse en. Ɗii woni ɗi ɓe keewi kamɓe duu ñaande. Ɗun woni jon kaa banngal bisiki en, sokkolaa en. <hesitation> Eɓe njoganii ɗun innde kaa, kamɓe e hoore maɓɓe. <hesitation> hakkille an wadday ɗe jooni, mi andaa dee so ngoonga nii enne ka, ayo.